نحب تكون شويه بروده باش الواحد يرقد جيدا، تكون تقريب إثنان وعشرون ثلاثة وعشرون درجة في الليل، في النهار ثمانية وعشرون خمسة وعشرون.